एबे काथसे बनल चिजुक नाउ कहले जौत सुरुमा मुइ खतवा नै कहबाही । कतौकी हमरा खतवमा सबेदिन सुतइ हसहुनत उहेसे कहके मुइ सुरुमा खटवै कहलाही । हसे ओकरा पाछ सेम खाते नहिया हसिय तर उअ खटिय हलिय नाही । खटियावमा कसनुक हसइ जम्मा खुटवा सबह तिरवक तिरवक वाही सबह जाममे काठे तेने बनल हसइ । बिच चाइ हसे तोर उअ डोरिहा तेने बिताइल हसै एबे प्लस्तिक डोरिहा हतै कि पहिनक बहिनक बुण्हवा सबह एबे उअ पटुहा तेने बितले हखै रहै उहे डोरिहा सबह गहाइल हसइ । हसे उअ तोर छणके देउकही एबे टेबुल फेरी कठवै तेने बनल हसिय कुर्सी सबह । हसे झिन झिनी बनोले हसहु पिर्हा सबह बैठके तहिया उ फेरी कठवै तेने बनल हसइ । तोर उअ छाणके मचिया भेलइ । हसे घरवमा एबे झ्याल सबह गहले हसहु उ फेरी जम्मा एबे काठैक हसइ बनल । ध्वाका सबह हसइ उ फेरी कठ्वैक हसइ बनल । हसे देउकही काठक खापा सबह बनले रहौ कहाँवा कहाँवा चण्हके तहिया उ फेरी जाममे काठे तेने बनल रहइ । हसे हमरा थारुन घरमवमा सबह गहले रहहु पहिना ब्याणा सबह उ फेरी कठवैसे बनल रहइ । हसे ओकर पाछा देउकही तोर इ टाटी सबह भेल केवारी सबह भेल उ जाममे काठवैसे बनोले हसहु हमरा ।